फ्रिज्डे आसो एक वस्तो आसा जी खाइसारात मेलचीन आशि न्हां। आनी आता गार्मेंट ब येची खुब गराज आसा किद्याक तार मका तेतुं दवोर्लाला पानी दवोरूं पिवंग खुब आवडत आनी खुब आइसक्रीम खावपाकाई मका <hesitation> आवदतात।